Tenaga surya ge yuke iya ge ngone pake so loho balon toma fola madoya, so loho balon toma linga, so loho balon toma pajeko, so loho balon toma rompong, toma sakolah se toma sigi madoya la labino tora ge kornono ua.